Ko‘z rangi insonning genetik merosi bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘zlar nafaqat ko‘rish, balki inson qiyofasini ham belgilaydi. Insonlarda ko‘z rangi asosan besh xil bo‘lib uchraydi: ko‘k, yashil, jigarrang, kulrang va sariq tusli.